<noise> x̱iꞌk nak ti ngow ix̱ixkwaꞌma sob ti plat, ga tsu ngow ga lox ichalmu, ga tsu zed ga lox lëꞌ ti sarten sob tsu seid ga lox tsuwu lën knu ta lëꞌwu tsuꞌlo.